Se aikuapota jae vaera mbovɨko oïme aceite reta tembiu oyeapo pɨpeva, se mbaetɨ aikatu, aikua acocinavaera, se aesava jaeño mokoï aceeite reta, aceite fino jare aceite de jirasol